من وجهة نظري لو أنا ساهمت ف المجتمع بحاجة كويسة وعملت افادة للمجتمع بحاجة كويسة أنا هكون مبسوطة جدا لإنه الانسان اتولد واتخلق ف العالم علشان يعمل بصمة ف حياته فبصمتي ف المجتمع لو ايجابية وكويسة ف أنا هكون مبسوطة أكيد